Kazi ya sabuni kwanza ukufuli miyenda ilu mutangu pita ni miyenda mizi mukuyenu kupangu tanda vile vile ikazi ya sabuni <noise> ikazi ya sabuni ukufulahio iyo kwene wemkola nana kwailo mumanganda mbialipo <noise> namama toto kwenda lipo nokuma zana fulali sabuni iyo afu vile vile nguta kutumi sabuni nandu nandunga fulaga nandunga fuli mienduti uli yani kusichi unie ndima peli kulota ngati iku ikula lumatowi kwa hio ifaida ya sabuni yene ayio kwene iya kutangu muntu kupita ni hali inzi muswe file ukuya nyungu <noise>